To'ondei wuka to'ondei tu rakel one totora'reo'ren one'tu mamaimura one'tu mamuaya one'tu yamang-yamang yu'ma-yu'ma maya one'to toha-toha hureren tom mutate ondei- ya' sep ya'ti'i nasu' suk pe'pea tomucacirita ondeingitinggi toratan su'oras nei ya'manyerita rakel to rumaringgi one'to tora reo one'to wohahura mbaya one'to hahure wu mangase te'e nutato ondei- ya' cere'wi'tu kami kanggan musouma tando kun ma ores ne ti'i kumangase kami kanan musoma maneken wi'sidun ya maya sep ya'suwa'ne maningkap apato pakinap mangase e ore'skananu ne mangase mubalajar susikola makina topngajarni tong guru tosarnu tinggin kite ara ti'in na kuna pakura ara'te'na kuna pakura sep te'ele ores ne ti'i toundeiku talosrelakel wu ya'ren Payu'payuan witoha-toha hurang tumuri wayat su'ibadah mangase to mamake ondeing ting nginging kite wo ya'manyerita saruno tosukawol sarunocirita-cirita ni yesus makoto mangate mangaseren matoton makura-kura wum makura-kura to yesus te'e oresne ti'i to'ondeiku ta'teh kacapku sep mangase rakel le tomu'tato ondei- ya'tando ya'ti'i kangan musomo ondei to kasun tuwoku ya'ti'i oras seya ti'i nayum mae sulimampulo sutaun ne jadi tato ondei ku onde tu limampulo numpolo empapulo ore'patikan ku sangapa to'ondei ku tu'oras ne ti'i pai one suwiyu rowawiyu ore pai nakure wo rea re'en kangan mulalowiyaroondeima mangase te'te tu kakayanen mangase muta'to ondei ondei'ya'